Po m'pëlqen shumë me hongër jashtë edhe e kom si nifar lloj pasioni me zbulu restorane t'reja, me gjetë naj vend t'ri, me provu krejt diçka tjetër qa s'kom hongër deri tash. Edhe m'pëlqen shumë me i tregu njerzve tjerë, me i ndihmu nëse kërkojnë naj vend se ku mujin me hongër darkë ose drekë ose diçka speciale.